ப்ளூஸ் இசையைப் பற்றி சிந்திக்கும் போது. ​​பெரும்பாலான மக்கள் அதை சோகம் ஏக்கம் மற்றும். நெகிழ்ச்சி போன்ற உணர்வுகளுடன் தொடர்புபடுத்துகிறார்கள். இது பெரும்பாலும் ஆத்மார்த்தமான குரல்கள். மனச்சோர்வு மெல்லிசைகள் மற்றும் கஷ்டங்கள் மற்றும். போராட்டத்தின் மூல உணர்ச்சிகளுக்கு வலுவான. முக்கியத்துவம் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இழந்த காதல் வறுமை அல்லது சமூக அநீதிகள். இது ஒரு இசையாகக் கருதப்படுகிறது இது கேட்போர். கடினமான உணர்ச்சிகளை ஒரு வினோதமான வழியில். அனுபவிக்கவும் செயலாக்கவும் அனுமதிக்கிறது.